Yeah in the next ten year actually when I was in high school I was having la mindset to be a lab technician but when I was na having the opportunity to further my education to higher level so I like switch my goal to computer so I really want to be an like it specialist or put my time to computer science and la field I really really like it.